тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз

төртінші аптаның екінші эпизодына қош келдіңіздер
бүгін біз өте бір қызық тақырып туралы сөйлесетін боламыз
сізге мына жағдайлар таныс па ең алдымен
ііі мәселен бізге университет кезінде семестр бойына бір курстық жұмыстар береді
ол бойынша біз семестр бойы сол курстық жұмысты жазу керекпіз
немесе төртінші курстың соңында дипломдық жұмыс тапсырамыз
дипломдық жұмыс деген енді төрт жыл емес әйтеуір төртінші курстың өзінде семестрдің басында басталып соңында тапсырылатын іс болу керек
алайда көпшілігіміз немесе кем дегенде менің таныстарым мен достарым және өзімді қосқан кезде ешқашан оны семестрдің басынан бастап жазған емеспіз
біз оны жүреміз жазу керек жазу керек жазу керек
алайда мысалға диплом жұмысым соңғы бір ай қалған кезде күні бойы жазып әйтеуір істегеннің нәтижесінде дүниеге келді
курстық жұмыстарым туралы айтпай ақ та қояйын
олар әдетте бір екі күн қалғанда немесе дедлайнға соңғы екі үш сағат қалғанда ух деп мұғалімнің емейліне жіберілген жұмыстар да болатын
енді мұндай мысалдар сізге санап шығып көрсетпей ақ қояйын
олар менің өмірімде өте көп
бірақ соңында заңды сұрақ туындайды
қалайша бізге көп уақыт берілген кезде біз оны созып істей алмай бастай алмай жүре береміз де уақытымыздың он бес жиырма проценті қалған кезде өте тиімді продуктивті керемет энергияға ие боламыз
оның сыры неде болуы мүмкін
және осыны қолдана отырып біз өз өмірімізді тиімді ете аламыз ба
бұл сұраққа жауап беруде бізге ұлыбританиялық ғалым тарихшы паркинсон көмектеседі деп ойлаймын
ол кісі тарихшы және де ұлыбританияның саяси жүйесін тексерген
нәтижесінде мынандай қорытындыға келген
жұмысқа қанша уақыт берілсе жұмыс сонша уақытқа созылады деп
мәселен егер де біз әжеге өз немересіне хат жаз деп бір күн берсек ол кісінің хат жазу процессі бір күнге дейін созылады
яғни паркинсон заңы бойынша жұмысқа көбірек уақыт берген сайын сол жұмысты істеу тиімділігіміз төмендей береді
бұл мәселеден шығудың жолдарының бірі ол жасанды яғни табиғи емес уақыт лимиттерін орнату
мәселен бізге бір жұмысқа бір ай берілсе біз оны бір ай орындаймыз деп созып жүрмей өз ойымызда екі аптаны белгілеп сол екі аптаның ішінде бітіруге ыңғайластыру
нәтижесінде біз өз уақытымызды тезірек қолданып уақытты созып жүрмейміз
жасанды уақыт лимиттерін орнатудың жолдары өте көп
ол әрине өзіңізге және де ситуацияға байланысты
мынандай жолдарды ұсынады
ыыы біріншіден егер де лаптопта жұмыс істейтін болсаңыз онда компьютеріңізді толық зарядтап одан кейін оны қуаты біткенше өзіңіздің жұмысыңызды бітіруге тырысыңыз немесе итермелеңіз
егер де компьютерде жұмыс істеп отырған болсаңыз
яғни кәдімгі тұратын иә десктоп
онда ы жиырма бес бес деген принципті қолданып көрсе болады
ол помидор деп аталады

жиырма бес минут толық жұмыс істейсіз яғни терең жұмыс және бес минут демаласыз
және сол уақыттың ішінде өз жұмысыңызды максималды түрде бітіріп орындауға тырысу
ііі мәселен егер сізде фитнеске байланысты мен таңертең он километр жүгіремін деген мақсат болса оны күніне он километр жүгіремін деудің орнына таңертең таңғы сегізге дейін мен он километрімді жүгіріп бітіруім керек деген мақсат қойыңыз
нәтижесінде біздің уақытымыз шектеулі
сол уақыттың ішінде тезірек бітіруге тырысамыз
сонымен менің түсінгенім бойынша бізге қаншалықты көп уақыт берсе біздің жұмысымыз да соншалықты көп уақытқа созылады
сондықтан егер де оған азырақ уақыт беріп азырақ лимит қойсақ біз сол уақыттың ішінде жұмысты бітіруге тырысамыз
және де максималды барлық күшімізді жұмсаймыз деп ойлаймын
барлығын созып уақытымыз бен миымызды бір затпен жаулап қойғанша тезірек істерді бітіріп миымызды демалтып демалып та жұмыс істеп те үлгерейік
сізге ылғи айтатын құлақ қағысым бар
егер де сізге менің подкасттарым ұнаса онда ары қарай қарым қатынасымызды бекітіп нығайтқанға қалай қарайсыз
егер иә деп жауап берсеңіз онда фейсбуктен тамаша жыл деген менің парақшамды таба аласыз
сонымен қатар талшын нүкте ком сайтына кірсеңіз подкаст подкастқа арналған материалдар түрлі блог посттарым туралы көбірек ақпаратты аласыз
нәтижесінде біз көбірек байланыста боламыз